Binafsha rang menga sirli, ijodiy va ruhiy o'sish bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha hayoliy va ma'naviy tajribalarni ifodalaydi. Binafsha rangni ko'rganimda, hashamatli gul va yangi g'oyalar haqida o'ylayman.